Assín que me selgan de momentu, pos canu, ruviu, morenu i canosu. Alogu están los tintis essus que s’echa la genti. De no sel que me quieras izil pelu castañu o pelunegru, gürnu, i tamién el pelu brancu enteritu. I comu te digu, conos tintis pos ya la colol que quieras: colol-de-rosa, beis, verdi craru, verdi escuru, listau, verdinu, restrallón, candongu, azul craru, azul escuru, colorau, marillu, amarrón,...